Mombamombany ñy sakafon'olo an'Etazony añy moa ,manahaky anizao: -ñy sakafon-drozy añy manan-karena ,ro maro karazany ,miavaky aminy ñy fomba fihinanany ñ'olo iaby ;aminy ñy sakafo atondro, <shushes> mihina rozy mofo mame eee ro malefaky misy dibera ;manahaky anizay avao koa ,mbo misy ñy sakafo atoandro ,mihina sakafo malefaky rozy aminy ñy manahaky ñy sundwisch ;aminy ñy sakafo hariva <shushes> ,mihina hena maro rozy ,endasy aminy ñy fañendazan-drozy azy.